بالطبيعة الأفراد لازم يكون عندهم الحق في اختيار البلد اللي يحبو يعيشو فيه، هاذي حاجة مسألة بعدا ما فيهاش كلام، حاجة حق من حقوق الإنسان الأساسية خاطر كل كل واحد عندو الحق يعني فالبلاصة اللي يعيش فيها واالي يرتاح فيها ويقدر معنتها يحقق فيها طموحاته وبناء شخصيته، و كو كيما نعرف معنتها فيه برشا تحديات في الموضوع عذا بعض الدول عندها قوانين معنتها على الهجرة واللجوء.